To aino nen gargunatu a kawai, to lokacik jlawo kawai no sijtana gijtana puɗkuna gu kala na fe na gai pum, sai wanak maduwa, yaktan chuwam gasfi gani ga jtai amin, əmda na birigi sapaɗin ga sabdi, duwar jlami na ga nayi, kori doworim cuno jlamu za ginayi na, əmdanuwun are jlabik, aa ane patam ane pata ne kori yaktak aka yadgakci auna ni aun ji na awun jlami dumum, sau waɗi achuwaken a wunak zai, a wunuk za na, kori yaktak fen, jla yik amin, gani sira giji sira ni gapla amin na gane du maduwa ja maduwa gakti awun, awun bembe gu sabiɗu ga bakti gu baktuna ga zivti kori ga na yi, ganayi na ya fitan akan na gadvi gudkwan, gudkwan jtawana ga jluwarti, gi jluwartina sai gu damu tanka na waken, meyitki dawana da pakpu kagluwan, atu pakpu gagluwan na koro, daci koro na se wa kamni ənek ziɗi, əgviɗi koro flamina givivu geskori kareni na gukzana gane ga vadi koro kaka tenda glani